Khopu'i en tyunan dili a ngá te chuan. <hesitation> A beng cheng eem eem a kolái hansua. Lekin <hesitation> matur hon peri xüetsen lau hiyá oma. Ani nom in <hesitation> nái tláakaxé om eem eem trí na. <hesitation> Kolái a hiyan. An beng cheng eem eem trí náli. <hesitation> Zána má te pol ní sé. <hesitation> Zán reya matur tsákták lé. E ring táká tláan hau. An om chin hiyan. <hesitation> Mí mutó te hí. Bin káithóulé trí na. <hesitation> Mutlé méi te hí kantharsát eem eem trí náni. <hesitation> Índia hiyá nois poliusan hiyá tam eem eem a. A bíkin khopu'i lamá hiyá nu tam eem eem a. Heng te hí xusélnán hiyán alá utáperlává. <hesitation> Heng nois poliusan avál te hiyán, <hesitation> kanurísíatni hí atsadél tél teipókin. Alhóm té eem eem trí náni.